هو، دا ډېر مهم دی. ټیکنالوژي که څه هم ګټه لري، خو ډېر کارونه يې ښه نه دي. کله ناکله باید له موبایل او کمپیوټر نه فاصله واخلو. طبیعت ته لاړ شو، له خپلوانو سره وخت تیر کړو. دا ذهن ته ارامتیا ورکوي او فشار کموي. یو متوازن ژوند له ټېکنالوژۍ پرته هم ممکن دی.